﻿Haroho ekintu ekibarukuteera ekyi ekikooto, <hesitation> eibara ryaakyo nkoku bakukyeeta nikiisana oba nka’omulele, just nibakizaana ha scale, ebizina nibiba nibitambura mpora <hesitation>